Karazana palitao ndreka an: <hesitation> misy palitao natokananay sy hoe ty palitao andesiko andeha hivavaka, de misy palitao jean andesiko mivoaka andragno, de misy a manteau manteau ndreka arakaraky événement zany io raha ohatra hoe mariage ka mangatsiatsiaka de akagny zaho magnano manteau.